Pahatta pentigga yero hape we <noise> akko penting aga nassabari yaregga <noise> akko aga- aga- aga akkigunanna yero hape we <noise> aga- aga <hesitation> maderri <hesitation> leibukka lalenna ero hape we yakko deq tasitujui aga alasanna deq tasitujui makkada penting yero hape we na <hesitation> yekko yassitujui yanaritu yacceri <hesitation> perkembangangnge yanaritu afaq na toparellu to makkukue aga akkigunan- akkigungangeng- akkigunangenna yanaritu <hesitation> ifake i <hesitation> taro di e akko <hesitation> hape we akko yallufai pacce taseq yareggi dompeq weddingngi ifake aga- aga maderri leibukka ko hape we yanaritu we a yero maderri leibukka <noise> sibawa <hesitation> yub- broser akko deq yassitujui afaq na <hesitation> nappu- ma- nappunnai <hesitation> maja akko maddimonri wi pada ni rekeng dena dena ipoji e engka to mubba ilalenna hape we.